أنا نفضل أنو تكون عندي القدره أو القوه على التحكم في النار علاش لأنو النار مصدر دقا مصدر ضرر، نحب نسيرها في إتجاه الأماكن الصحيحه، نحب نحطها في الأماكن لنحتاجوها نحب نبعدها عن الأماكن لمش نحتاجوها، نحب تكون مصدر جميل في مكانو الجميل.